Ara'rakgala lalobaꞌchon nobiembr yeganauch wzolo, alaꞌa clima yagoklallagꞌ naꞌrzolo yogꞌlliꞌru rubou diciembr, iner, fabrer, marz, ax̱tachiꞌ yirakruch febrer chiakabueskaldad lo mas ya wzoro ḻee ldaa sikraarariraubr naꞌrinrangbmmguingakbaꞌ wingontzaketbaꞌ zitknaꞌ no diciembre, porklalani la ni paskw alellin gakchgai yet ballꞌ gakshao gawuin este chaloni rare gakwinkoꞌbə rebuinko'kiob rebuinkisiꞌa naꞌlobawduo labao diciembre koꞌokamniꞌ, yoꞌoteloꞌo bawderau rewinkob rewinkokisia rewinkokokiol lo urno diciembre yeche yetbaꞌa, lo yiner chda febrer yebertech chigokami siemprkeꞌe tusiꞌi febrer rewinkoꞌb porbienaꞌgaaldaa bayeronak yiloꞌn, turak yirokoꞌn achi ba wzoro lo yiner, lo febrer, loꞌo marz, orale byegaldaꞌa lobirti lo marz, lo abrilchilꞌa paskw guanchanzakꞌ chiganla wenbaukaꞌ yaoxonblaꞌch este ninaꞌ tiempx xtenkware kurerxb chizololaꞌwingə katozeguetbaꞌa naꞌroblallꞌ, <noise> chiyazebuingch zabilori zewingədoꞌo zenewiniꞌzə kon rkaꞌyibilli ranyee ya entonces el sábado de gloria, ya c̱hi domingw paskw biewingnə ga wingə este domingw paskw gawin kald guun chiralalibdey.